Uxanti ama para xiknin para takgojon chiwanit usu takgalham chi wanit kgalhi pues este pues akatuni lha lhala taxtukan para ti para ti xiknima chi wanit minchik lhalan kati taxtu na pin na pina putsay doctor porque makgatni wilakgolh doctor eso para tsa lakchawa tsa chiwanit lhala ankan entonces tuno ekit x tuekiti kin palakata no xwi kin tsumujat chatin tik xiknin desde los cuatro meses kxiknin pero lhala kaktea lakatunuk kani nakani putsa doctor pues tuxak lhawani xaktsilini pakglhch chono este baporum wanikan tsama u este hojas tsa palhm laktina palhm vaporrum wanikan tsama na palhm nak nakx kxupupu palhk palhk eso ksarten chiwanit nakmapuni chono tsama pakglhch nakla naklaktsi nali latsiki ucebo tux tux manteca u wakax naklilakgtsili cho nak pixchiwaka no Nakpix nakli pixchiwaka i este i pus nuntsa nuntsa xak talama ekiti kin tsumujat i pus na limakgtaya xa makgtim para lha makgxtekgo putiminik para nali makgtaya este nali kaxkgakga para lhano limimpat chiwaniti para parak doctor chiwani lipinkutun pero kumu limakgtayalitat tsama nalha kati kimakgakgalh kawau para para na lipinparay e lakatununk elatie tu nak lakputsanan nakli lhawa eso para na mapupiy chuchut na mapupiy chuchut i para tamawanit para tsama no mi vaporrum tsama na lakg mujuy no antsa xa pupuni chuchut nalakg mujuy i cho ka akglhnapuwil no miskgat e tsamanoxa tu wanikan nevolisarlican wanikan noxa tsama tuxalak doctores pero kumu tsa para katuwan chiwaniti lapat lhati doctor pus nuntsa noxa lhawakan na mapupiy chuchut y na makapiniy no u vaporrum chon kali akgsnapuwili no mis kgata para tsumit eso para eso para sabana chi wanit no kali kali kali takglhaputawili no pus na kinkachuwokgonoxla nata nata pixlakgekgo i na tsuku makamini Tsama ukx kgojonut tuno tawakaniyacha xkuxmun lhala li lhala li li jaxanan i nuntsa ekit xak tala kis kin stumujat pus lhuw lhuw tilha katsiya chiwani natalay eso na talipuwan chi waniti no para lha tu lhatu li tsakgtsaya na tse nali tsakgsay nuntsa e kalhawa lhawapara te cheama tu tsa chuchut na mapupukan pus nak makani para cebolla, ajo este canela e nakmakaan liku lha kachi lha lha lha kinkalan kati takgalhwana tsama lhalh kinkalan takgankgawana maski nak makani cebolla nak makani axux nak makani u xukut itati xukut nalak chitamakapin itati no putiminik noxa xa kgoxkga nata makapin tsama pus na lu tse tsama lita natalilakgekgo ux kunkan pera tsa akgalhamama chi wanit tse xa u tsexa wan tsama tin para tsa akgalhamama para lu xasnun snun no pus katamakapi no tsama tun pinikuchu wanikan naka para lha lhuw lha lha na Lhana maliwakaniy xa chiwani na makapiniy man tina makapiniy cho kata kalimasakgsi no u tsama akgtim cuchara no kalimasakgsiu tsama xchuchut cera xchuchut cera na tse xa tsama no li masekgsikan no nataway eso para winti wapara mani xukut mana xukuy na na lakgchita akgtim chiwanit chona makapiniy utsama xchuchut cera na tse wampara xa tsama tu ekinan no ekinan li likuchuna no atsa palha putsakutun no mi likuchun